إذا كان بإمكاني التخلص من مشكلة عالمية بتكون الفقر لأن الفقر يؤثر على حياة الملايين ويحد من فرص التعليم والرعاية الصحية، إذا تخلصنا من الفقر <hesitation> بيحصل الناس على فرص أفظل لتحسين حياتهم وبيكون المجتمعات أكثر استقرار وبيتحسن مستوى المعيشة وبيتحسن وظع الناس.